कुकुरहरु एक अर्कासँग कुणा अद्दाइ लागि भुगिबट कुणा अद्दा छन् । कुकुरको मुख्य भाषा भन्या भूक्दो हो । अँ यदि एकै गाउँका कुकुर छन् झिक्कै भन्या तनी काटाकाट हुनैन । अँ भुगिबट कुराकानी अद्दा छन् । नजिकैलाई आउना छन् । अँ एक कुक्रले अर्का कुक्र सुँघ्दो छ । पुछण हल्याउना छन् । खट्टाले कन्याउना छन् । मुख मिलाउना छन् । अँ दुएई लणीबुणी अरिबट खेल्ला छन् । यदि टाढाटाढाका कुकुर हुन भने तनि काटाकाट अद्दा छन् । भुग्दा छन् । भुगिबट तन्को सञ्चार हुनो छ । वाँपछि तनीबीच फाइट पनि हुन्छ । काटाकाट पन हुनोछ ।